புதினா தேநீர் சடங்கு, இது தேநீர் குடிப்பதை விட அதிகம், இது விருந்தோம்பல் மற்றும் நட்பின் அடையாளம். இந்த சடங்கில் புதிய புதினா மற்றும் சர்க்கரையுடன் வலுவான பச்சை தேயிலை காய்ச்சுவது, தேநீர் பானை மற்றும் சிறிய கண்ணாடிகளுக்கு இடையில் முன்னும் பின்னுமாக ஊற்றி ஒரு நுரை அமைப்பை. உருவாக்குகிறது. இது விருந்தினர்களுடன் உரையாடல் மற்றும் சிரிப்புடன் அனுபவிக்கும் ஒரு சமூக அனுபவம். மதீனா மர்மம் மொராக்கோவின் மெடினாக்கள், பழைய நகர மையங்கள் குறுகிய சந்துகள், பரபரப்பான சூக்குகள் சந்தைகள் மற்றும் மறைக்கப்பட்ட ரியாட்ஸ் பாரம்பரிய வீடுகள் ஆகியவற்றின் தளம். ஒரு மதீனாவை ஆராய்வது என்பது காலப்போக்கில் பின்னோக்கிச் செல்வது போன்றது, அங்கு நீங்கள் துடிப்பான சூழ்நிலையை அனுபவிக்கலாம், வேலையில் கைவினைஞர்களை சந்திக்கலாம் மற்றும். மறைக்கப்பட்ட பொக்கிஷங்களைக் கண்டறியலாம்.